Mi vindan ha derewol dow mi yetti be ko owaani am, jaumiraawo yobu mo. Mi wannan mo du'aji boddum ngam o seini am, mi yelan kanko fu jaumiraawo seina mo banta no o seini am mai. Mi habdan bo minfu ta mi wada ko mi sunata mo, kala ko o yidi pat mi wadan nder wakkati heba o nana beldum banta mi nani do.